Eti usen ke uwem mmi edi usen emi ndemerede idap toño ke usen ubọk ami nkud emem ami nkud isuere, koro ofo inyene emen inyene ifure ke uwem idaresid adiana. Eti usen edi usen emi ami ndemered idap ma nkudde ndia ma me nkwe ndia ami nkip inemesid enwan idkho utok idukho, iko idukho, udoño idukho afan ikọñ idukho idiok etip itakho, edi usen eni mme nti etip etude ke ufin ma ke nnasia ọyọhọ min utoñ. Ami nsuan anyin nsie edu ke nsoñ idem ukpọk ọwu kied idukhọ ke udọño idiọk etip inyuñ ituhe nkọñ mmu ke ikpọk usañ kied idisim min. Eti usan edi usan oro eke iko. efehede ọkpoñ itie ndude, mmomi ami nyenede edara min ami nnyuñ nkud mmo ndara mmo. ukpok owu kied ke etu mmo idukho ke iko. Eti usen ke uwem mmi edi usen enu ndito mmi ke usan ke mkped mkped ma ke usan nsan enode nti etip ọsọk inñ ete mmimo, mmimo imedemere, ifure edu emem edu, nsọñidem edu ọno mmimo, imaka ɛe mmimo ikade, aka utim aka utim, mme aka nwed aka nwed, mmimo imaka inyuñ mfina idukho, mmimo inyeneke mfina. Eti usen edi usen oro eke ikpad nni midukke idiọk itọk utoñ mmi minyañ inyimmeke ibaña idiọk iko. Usen oro eke owu midahake ndime idem kusun kied me eken; mbak etudo ono min mfuho me mmoñ eyed ke anyin. Eti usen edi usen oro eke nkudde uboñ Abasi eke Abasi ayarade idem awud nsin ke imo kponke min imo isuk idedu ino inñ. Eti usen edi usen oro Eke ami nyọhọde ma idarasid, nkwode nture Abasi andikebid min. Eti usen edi usen oro eke unwana Abasi ayiamade akan min okuk. Nkere nte eti usen ke uwan mi edi oro idighe ke ọkpọsọñ udia inyuñ idighe ke ọkpọsọñ edisine ikpo ọsọñ edi ke emem Abasi ma ima nsie ekem min udeme. Eti usen ke uwem mi edi oro.